Eey, neɗɗo ina waawi huutoraade karallel kese ngam ɓeydaade waawde defde. Aɗa waawi huccude to Yutib, naamnoɗa tan <hesitation> no defirte kala ñaamdu ndu jiɗɗa, maa heɓ toon to ko laaɓi, ɓennda ɗum e ganndal ma. Kadi aɗa waawi kadi huutorto masiŋaaji defirɗi e kuutorɗi ngam njaawna geɗe ma kadi mbelna kadi ñaamde ma haa wela.